ⴰⵎ ⵎⵡⴰⵢⵉ ⵢⵉ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴽⵀⵎⴰⴰ ⴷⴰ ⴽⵓⵎ ⵏⵉⴽⴰ ⵡⴰ ⴷⴰ ⴽⴰⵜⴰ ⵢⵉ ⵔⴰⵜⵀⵓⵏⴰⵜ, ⴽⴰⵏⵏⴰ ⵏⴰⵉ ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏⴻⴻⵏ,. ⴳⴰⵎⵎⴰ ⵢⵉ ⴽⴰⵏⴷⴰ ⵔⴰⵜⵀⵓⵏⴰⵜ, ⴽⵓⵔ ⵜⴰⵎⵓⵙⵓⴽ ⴼⵓⵓⵍ ⵎⴰⵏⴻⴻⵏ,. ⴰⵡⴰⵏ ⵔⴰⵀⵉ ⵢoⵢⴻⵏ, ⵢⵉ ⵍⴰⴳⵀⴰⴰⵇ ⴼⵓⵓⵍ ⵎⴰⵏⴻⴻⵏ,. ⴽⵀⴷⵎⵉⵍ ⴼⵓⵓⵍ ⵎⴰⵏⴻⴻⵏ, ⵏⴳⵎⵉⴽ ⵔⴰⵀⵉ ⵢⵉ ⵎⴰⴼooⵏ, ⵢⵉ ⵍⴰⴳⵏⴰⴰ ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏⴻⴻⵏ, ⵔⴰⵙⵉⵏ.